Muganisa vakhonya vundu vakhola maendeleo vavaa muriama khandi shenishi ni shindu shilai mumundi genye khana mundu avee munduwa vundu ajenda na vandu murikwi mujumuiga aziakhumu shenishi nishindu shilai alafu munda arina mirembe mundu ahhahhola imbotokha na vana va vandu mundu ahhalolora vandu zimbotokha nivitina mundu wimirembe ni mundu nishinda shirai khumundu genyekha vandu vosi khavee vandu vimirembe khuvee vandu vayanza khuvaa alala navandi khu khuvee vanda valai.